<hesitation> Mixeur zany izio da <hesitation> machine fa- fagnapotehin-draha, izany ame fagnapotehin-draha anazy zay, refa e raha gn'ampidirigny amign'ao da potipotiky singitry, izay oe zef- ze- na hena io na legioma io na ino fa refa afangaronao gn'ahodigninao igny izy tonga da mivavatry da akô gne ranon-draha avao koa gn'ifaragnany kada.